Anjara asanà famelana heloka am'fiainantsika de mampihavana ma- mandravona disadisa ohatra zao misy mpivady miady de rehefa mamela heloka ananzy vadiny de milamina mandeha sara tokantranon'jareo, de karahan'zany koa aminà fianakaviàna rehefa misy ady de mamela heloka ny sasany de milamina fianakaviàna.